Au kanat kalaro, <hesitation> no buk akus amalangas nira ta nau kag kun selen i to le si natlik, taun a kag papa na kag nana kilong ta asereai nig, na noto popo alak parik nata nas na mang sikei na bil na wuak ia tung ti namela serei a nat voiang, voiang nolo pege korong, nolo songo korong na asan i mang keve tasig, mang keve taug sikei lak parik, sikei parik na nasai lak ani maiten i ago nei rina o maiten ang voiang nau name kun asalak ia. Asuang na no buk akus amalangas nirong ta taun natamela polok alak, nolo angkuai si teng ani men naip si tangai na ri bil, nolo gulang veri natlik, nolo angkuai si pege ve ria tung si namela serei voiang keve kain ararai voiang nolo pasal ane nei sikul na nolo sikul. So taun ang noto sikul, noto antok ani nia vanang na to ko asukang na no pasal maramarak palau tan sikul sikei parik na nas ta papa na nana kilong po sunguk na maiten ig, namela polok na namela serei asukang ta igenen kolo angkuai si Asalak ta mang keve wuak i nei lu, nolo kun angkuai si nasai lik ani maiten i taun ang. So taun nolo pasal ane nei sikul, nolo angkuai si arai asukang ke ta io, kolo maiten anig. Mang keve taun parik na tapangun sumasuma si taun, taun kolo sip anig so no angkuai si pasal e mung luai, serei emung luai na nolo pasal, voiang nolo anguai si serei nei akalit na emung ina kilo angkuai si alis anig ta mang keve wuak alakat kuli kag serei emung. So no buk akus nira ta selen i to ke parik ka pakangai anira si taun ke. Ku mas ol na ku mas nas ta how ku angkuai si to alak le si natlik nap si ku me serei a igenen lava na ku me to nei liuan i ri vap. So na angkuai si pasal aliu ve tarong si akus voiang no pasal ve tarong singina, namela angkuai si polok alak na nala angkuai si sunguk luai ni mang keve maiten i nei lu voiang nata angkuai si pasal tru na pasal nei selen i akalit, parik nata angkuai si wuak ani mang sikei atapunukai ani kag vubukai voiang noto buk ia Using le ko maiten si nolo nasai asuangke ta ko kovek i money, ko kovek i mang ke senis voiang ka angkuai si pakangai nig si angkuai si continue ani akalit. So nala angkuai si lomlomonai ta na ago palau e rina. So taun nolo ago e rina, nolo angkuai si arai asukang ke ta to ang no sunguk ia e rina kolo maiten luai anig. No pasal tan wuak e matang, no sunguk a pok, no abis na ri abis i nei lu, no wuak a lu so ninia vanang kolo serei si taun ang voiang no ago e rina na no angkuai si abis ani keve abis ang voiang ka angkuai si pakangai nig pok e rina tung si taun voiang, nolo ago, ago, ago na nolo angkuai si arai asukangke ta keve kain ago ke parik ka angkuai si pakangai nig so nolo angkuai si vil ni lomlomonai ta na mas gule ni mang keve ring voiang ka angkuai si pakangai nig. So nolo angkuai si abis ani mang keve abis e rina voiang na angkuai si asereai o na na luk na mang keve bil singina. Abis ni mang keve bil voiang ka angkuai si asereai ni roron asukang ke ta ku atogon a mani e kungam, ku atogon na keve vuk senis lik ti angkuai si pakangai ni pukunim e rina, nolo angkuai si wuak ani ke wuak ang voiang Ko angkuai si pakangai nig. Na nei liuan i kag ago, no tere ta mang matan voiang how kio kun to kapa nei town na how nau no to e rina, ko togon a mang keve angtaliungailik o mang keve bil voiang ko angpetpetekai, parik ka angkukuai so nolo arai nia asuangke ta to, to i rina ko petekai ani to voiang ku ago nei town. So man ku to e rina ku angkuai si arai asuangke ta ke bil aungos ko free nim si to e rina, ke bil aungos ko roron anim si kam luk e rina, parik ka togon maiten singina. So man ku me to alak ane nei karong mang rina voiang kuo to ta mani, kula angkuai si arai asuang ke ta maiten ku angkuai si sunguk ia ewang, ke bil aungos ko pege tatana ku mas atogonia e kungam ani ku luk a mang sikei a bil. Man ku kovek, nang kuo kovek. So asuang vangang, no buk akus anim ta kag selen i to. So ku mas to e rina val nau nata to. Nate kovek i to usingai ani me abis ani mang sikei a maiten, so nate to ani na abis abil voiang ka pakangai nig. So kag to e rina taun no polok alak, no angkuai si lomlomonai si abis ani mang ke bil voiang Ka angkuai si pakangai nig. No sukal na niu, no sukal na vua, no sukal na sia, no sukal na mang keve bil voiang ka angkuai si pakangai nig. No sukal na mang keve ei voiang ko angkuai si pakangai nig, no sukal na mang keve bil voiang ilesvauk ri vap ki angkuai si akus ta ke takag ta bil i sukal so akuang val no angkuai si pege amalangas nirung ta takag ta to ko asuang. Ilesvauk man kuo kovek i to val nau, kuo kovek i nap si ku sabonai ni mang sikei a bil roron. So no antok amalangas ua ta ku mas to asuang val nau. Abis a ri bil voiang ilesvauk ka pakangai nim. Ago ta uli to an val igenen ko kovek i nas, igenen ko vongvong ni kana selen i to, igenen parik ka lomlomonai avunga ta iles vauk ka san to. So nau no posong ro luai si akukang ta, ta nata kun serei a kain nat asuangke ke si sunguk ani kain maiten voiang noto duai ia nei e mete kag takaman. Na no igenen voiang no uli pege ani ri nat duk na ri kavulik duk ta selen voiang nata kun to alak singina. No pege iria ta roron ilesvauk na na antok iria ta nau parik na to time gulang ta kag to si ke bil i kulirina ke sikei nata to Ti kag me asereai ni bil e kulirina ke voiang a karung vosap kata asinong a kuli rina si karong sukal, kata asinong irong siksikei ti karong nas anirong pok, parik ta tarung tava irung. So bil lava vanang, no pege ta tana, ku mas to na ku nas asuangke ta kam selen i to ka pakangai ani mang tungam, mang taum ani ilesvauk. So ku mas to asuangke ta, kuo lomlomonai ta ke bil aungos kuo abis ia ri vap ki mas benefit singina, ki mas luk singina ani ki nas ta kuo igenen ani ilesvauk. So taun namela polok alak, namela serei a igenen, mang keve nas kolo serei tingig, mang keve tun nolo angkuai si vubukai ni mang keve bil voiang, ko bil voiang, ko duk luai mete takaman si ri vap, nolo angkuai si buk ania, so nolo angkuai si lomlomonai ta na mas gule ani mang keve bil voiang ka pakangai nig. So taun nolo anguai si gule, na nolo angkuai si sabonai askang ke ta na mas pasal ani ring vunga ani na angkuai si gule ni bil ang ka angkuai si pakangai nig. So nolo angkuai si lomon taun ani rina, nolo sip taling a rina na namela ago nei ringke voiang, ko ring voiang ko angan ta ke bil aungos kumas atogon So namela ago eke nolo angkuai si tere na tun pok ta to i nei rina ke nolo ago singina kolo kovek i angkokuai ve to ang noto ago tatana e rina. To i rina ke kula angkuai si arai kinlei asuangke ta ko kovek i pasin i mamaila, ko atogon kovek i pasin i suai ni mang tungam, ko kovek i pasin i lomlomonai avunga, kuo buk wuak anisa kuo wuak ia si kam vubukai. So nau akorong nei kag kun selen i to nei rina ke, nolo angkuai si tatapolek ani kag selen i to na angkuai si to ani to ang voiang nata to akorong tatana mete kag takaman e nei kag kag lu, e nei kag vainagoan e rina, na mas to nia nei rina ke. San to nata to tatana si kag vainagoan na mas to tatana eke. So taun ke no ago eke, no to nang a to nei rina. No angkuai si abis ani ri bil voiang no abis ia venei ni malangas, no angkuai si abis ani ri bil na no abis ia venai nas na no nas ta ilesvauk ka angkuai si pakangai nig. Parik na to using a to voiang ilesvauk ka kovek i pakangai nig so aduk i bil na no kun tun ia nei taun ke parik ka pakangai kapa na parik ka suai sinong Na laulauan or culture na kastam voiang nau nata sip taliung ia. Aduk i bil kio abis ia nei taon o nei rina voiang no ago singina parik ka pakangai asuang na no pege, no akus amalangas ira ri vap ta nau kag selen i to le si liklik nap si namela serei igenen na kana nata lomontaun a rina, na siptaliung a rina na name la suai sinong nei mang rina voiang ko rina paspasalan, ko rina voiang kainkain vap kio ago singina. Kuta pasal leoi, leoi, leoi pulakai sikei ku me angruduai nei rina ke so nau no akus amalangas ira ta kag to nei rina ke vanang ko kun asukang. Kag to aungos nei rina ko, no kun abis a bil voiang no tun ta ilesvauk ka pakangai nig. No abis a bil na no tun ta ilesvauk ka asoisinong iau, parik na wuak a bil ang voiang ilesvauk parik ka angkuai si pakangai nig, so no wuak a bil ani ka pakangai nig ani kag ta kun sinong ro emung. So kag to amot nei rina ke, kuo arai nig si pasal, kuo arai nig si pege ve ri vap sikei nungai akorong parik kuo nas ta sinang kuo pege ve nia, san igenen an kuo pege ve nia, parik kua nas. Si man kuo sui iau, no nap si na angkuai si antok amalangas anim ta nau a si, na nata pasal leoi, na no pege ta sa, no saka to an asuang vanang na no antok amalangas ira ri vap ta ku mas to asuang val nau. Parik nang nata to tiak me to usiusingai ani mang keve nas tanginang, sikei nata to ti kag me toai ni takag ta laulauan e rina. Au nata to e rina, san selen an nata using ia na mas continue o auai nei na, pasal nei na si taun ke namela ago ti mang rina namas to kapa tatana. San to an nata to tatana e rina na mas asereai kapa nia, na mas using ia nei mang rina ke using ari vap ilesvauk ki kinle akorong na ki nas akorong ta kate nat akorong i rina. Taun kate pege tatana kate using ia, kate asia kak nei na na kate angkuai si pasal kuvul ve nia ani ilesvauk ka to tatana na ri vap ki kinlei ia ta io, kate nat i kain rina ang. Asuang na kag vuk pege amalangas palau ane tingira ri vap ro, ri aina na ri nat tanginang, kavulik tanginang i nei karong rina, karong rina paspasalan na karong rina akorong i akau nirong. Kag vuk pege amalangas palau ane singimi

Tung si nan kinlei ia ta io kate maiten si sunguk na keve taun aungos na mas sunguk ani maiten ang ani kag pasal or kag to ka roron. Na man nata kovek i sunguk ni keve kain maiten ang o man nata kovek i siang neina ku angkuai si arai kinle asange ta ilesvauk parik na angkuai si serei mang sikei a igenen, parik na nap si na sunguk na mang sikei na maiten so kag pege aungos no angkuai si antok anim ta kag to le si kag natlik tung si kana nolo serei igenen ka angkuai si pakangai pok anim ta ilesvauk ku kun to ta to ang na ku kun asalak a maiten ang kuvul val nau nata kun sunguk ia ani ku to avunga na ku luk pok akorong si sa kuta kun sukalai nia e kuli rina ke. Ku ago ta kuli to an val igenen ko tanio, ku ago ta kuli to an val igenen parik ka togon nas nei bangina sikei ku to akorong val kuta saka to an e rina na ku abil a ri bil woiang kuta kun abis ia e rina. Si man ku to e rina ta mang to na kume to eke ta mang to ilesvauk ka kovek si ka pakangai nim sikei ke bil aungos ku mas abis ia nei nas asangeke ta ka pakangai nim na ka asoisingong ua na ka vil aro ua ti kam selen i to aliu tung ti taun ang numai ku te nas ta kuten kamus eoi. Kalaro na kalaro luai si.